اه الحيوان الأليف اللي تفضله اللي هو القطوفة أو القطوف، اه نحب الكائن هذا لطيف وما يضر حد، ويعطيك شعور جميل يعني في الحوش، وبدك يعني لو تغيرات تلعب معاهم أو شي الحبة ونفضل على باقي الحيوانات الأليفة يعني.